ס'איז דא ווייסע רייז, ברוינע רייז, הויל רייז, און מ'קען, מ'ניצט זיי געווענליך פאר א צושפייז. און ס'איז זייער גוט.